Rah ôhatra oe <hesitation> misy vitre a <hesitation> maloto de ny fomba agnadiovagna azy zao malaka vovontsavogno ataovigna agnatina rano de atao agnaty sio de igny amnjay angalagna lamba hely de a <hesitation> avarigny akao lamba de fihahigny hely de atao passi <hesitation> chiffon afipitrake izy de m <hesitation> magnala le fahalotoagana aminazy.